Tët's paj ni'iy, t'suy ni'iy, chile serrano, chile guajillo, chileancho, chile de arbol, tëko'ok ni'iy yëyëch dun ajtyë në jamyëchpë.